Gny fanaovako sport zao eo amin'ny <hesitation> antsasak'adiny isaky ny roe andro, <noise> de ndraiky agnatin'ny herinandro zay, adiny ray sasany isaky ny herignandro zao zay.